Enga: Ceru, unu, dos, tres, quatru, cincu, seis, sieti, ochu, nuevi, dies, onzi, dozi, trezi, catorzi, quinzi, dezisseis, dezissieti, deziochu, dezinuevi, venti, ventiunu, ventidós, ventitrés, ventiquatru, venticincu, ventisseis, ventissieti, ventiochu, ventinuevi, trenta, trenta-i-unu, trenta-i-dos, trenta-i-tres, trenta-i-quatru.